Omumwezi gwa ekuumi nagumu, nkagenda mbarara, kabwaohe kubungiira abaliimi bwo'mwani ne'kyoma ekinyakukora omwani kya- kya ankole. Obwenarugiireyo, nagenda kapchorwa, kubungiira abwomwaani <hesitation> na baanu abakwiiha amaizi okagasensera ebyo'kulya, no rora ensoozi eza' maani zentakaroraga. Na'rora amaiizi aga kusenseka kuruga hansoozi. Obutwarugiireyo, twagenda fortporal, kabarole, kabarole <hesitation> bwe twarugireyo, twagenda kyenjojo, kyenjojo nuho banzaara omuuka.